निम्बू का रस मिला के निम्बू का खाटा स्वाग नमक को। कम दे कर देवाच्छे दही मिलावेशे दही में मौजूद मल्या। पारदन के नमक को थोड़ा पतला कर देवाच्छे चीनी। मिलावेशे चीनी खाने से नमकीन पन को संतूलित करते। वेग में के शमता पावल जाच्छे आलू डालेशे आलू नमक। भोजन के ठीक करने में मदद कर देवाच्छे क्रीम मिलावेशे। करी क्रीम को के मिलावेशे भी नमक बहुत कम हो जाएच्छे। टमाटर के मिलावेशे भी नमक के मातरा बहुत कम हो जाएच्छे।